Pos en Filipinas ai una tradición católica que consisti en nuevi misas matutinas que tradicionalmenti se celebravan mu templanu, paque los agricultoris puyeran acuil. Es comu una novena que prencipia'l 16 de deziembri i acaba'l día de Nochigüena cona Misa'l Gallu. Esta tradición es dela epoca colonial española peru ogañu, de vés de celebrá-lu polas mañanas comu era lo tradicional pos lo celebran polas tardis i aluegu pos comu las Naviais que son, pos s'ajuntan pa comel, bebel y celebral.